Biye-si a cɛrosunu za yi mi o se o dama se ni cɛrosunu a vɛ de <hesitation> karburan hɛtin a bidon ere o da oma oma a o ɛsi ni bi- gidɔron ɲubonna a we jɛɛ suwa ni ɲi boni o dama wɛ ɲu ere he mu ɲunfuwe we vɛ e o da hɛ bun to wopɛ to wari we ji zo wopɛ we ji zo ubiyɛn awe vɛ se cama a vɛ jɛ ɓa nucoza na donk muɲan ma depan ni cɛrosunu nɛ mi o nu a wara mu besosi